पाकिस्तान में जलवायु समुद्र हवा से संशोधित होती है। गर्मी के समय दन में <hesitation> खुले मैदान में इलाको में लू भरी आधी चले। और पाकिस्तान में अब तक सबसे गरम तापमान एशिया में <hesitation> अब तक दूसरा तापमान में मापा गया है। गर्म के समय गर्मी में धूल भरी आंधी चलती हे पाकिस्तान के मौसम में और इसमें सर्द हवा। <noise> भी चलती हैं सर्दी की ऋतु में सर्द हवा भी चलती है। पाकिस्तान का मौसम सर्दी में बहुत ठंडा और गर्मी में बहुत गर्म रहता है। <noise>